A better for people to respect you and than for neh to love you because you can’t love me and you na respect me so a better for people to respect you and ley love you and when people respecting you a will ley will create la love small small for you than ley better for neh to love you and ley na respect you love without respect no a na good.